Mullõ miildüseq iks kontsõrdi inämb ku spordivõistlusõq. Mille? No lihtsält miildüseq. Olõnõs muidoki ka spordivõistlusõst ja olõnõs kontsõrdist, a no ma iks nal'alt ei käüq spordivõistluisi kaemah. Et iks kontsõrdiq miildüseq. Muusiga mullõ miildüs inämb ku sport